هل من المهم مشاركة جميع الشباب في الأمور السياسية؟ لِمَ أو لِمَ لا؟ مشاركة الشباب في الأمور السياسية مهمة جدًا، لأنهم جزء من المجتمع ولهم رأي في مستقبل البلد الشباب عندهم أفكار جديدة، ومشاركتهم تساهم في تطوير السياسات واتخاذ قرارات أفضل لكن المشكلة تكون إذا كان الشاب مش فاهم أو متابع بعمق، فممكن تأثر مشاركته بشكل سلبي إذا كانت من غير وعي